Ná xuajen ge̱jioꞌ nune̱ májánxo̱ꞌ. Yaꞌduun xúwí, yaꞌduun xúwíi ra̱mbo̱, na̱ka̱ ga̱jma̱á yaꞌduun xúwíi <hesitation> duun rí jndi, <hesitation> nawaꞌno̱ nati tsu̱du̱u̱ yaꞌduun xúwí, yaꞌduun xúwíi rambo̱. Yaꞌduun xúwí maxa mangaa na̱gu̱ma mújúun máꞌ ne ge̱jioꞌ na̱ka ga̱jma̱á rí napholóꞌ, yaꞌduun xúwíi- na̱ka̱ nati yaꞌduun xúwíi jndi tsu̱du̱u̱ ne̱, jamí ma̱goo tuaꞌánlóꞌ yaꞌduun xúwíi exe̱, ná tsu̱du̱u̱ yaꞌduun xúwíi maxa. Jamí mangaa napholóꞌ, naphóxo̱ꞌ yaꞌduun xúwíi, yaꞌduun xúwíi duun- duun wajíyo̱, na̱ka̱ ne̱ ga̱jma̱á yaꞌduun, yaꞌdiin xede̱, yaꞌdiin xtíla̱, yaꞌduun xúwí-yaꞌduun xúwí ríí, duun ríí mbijua̱ꞌ rá. ikhaa rúꞌkhue̱n nu̱tuaꞌanxo̱ꞌ tsu̱du̱u̱, yaꞌdiin <hesitation> xede̱ naꞌne ga̱jma̱á, yaꞌduun xúwí rí <hesitation> yaꞌduun xúwí rí rí <hesitation> iꞌwá rí bola, <noise> na̱ka̱ gajma̱á yaꞌduun xúwí rí, yaꞌdiin xtíla̱. Ora̱ yaꞌduun xúwí rí, na̱ne̱xo̱ꞌ mangaa ñajuun drígo̱o̱ rí na̱ka̱ ga̱jma̱á ñajuun drígo̱o̱ rí xndúdii máꞌ, na̱ka̱ ga̱jma̱á yaꞌduun xúwí, naꞌne mangaa máꞌ yaꞌduun xúwí bóla̱, <noise> rúꞌkhue̱n nati tsu̱du̱u̱ nawaꞌno̱, nati tsu̱du̱u̱ ne mangaa.